Vietnam es un país con una climi variá por sel un país assín alongau. Pal norti la climi es sutropical, con in... iviernus frescus i branus cálidus i úmidus. Peru hormi vas abaxandu la costa pos la climi es más tropical o quasi que equatorial con branus mu cálidus i úmidus. Assina hue'l penaeru que passarun los almericanus, que quasi que lo passarun peol dela climi que delos charlies propius. De seguru que entovía se sueñan dela umidá i dela flama qu'ai pallí!